Hëh, perimet organike vlejnë prezzi më të lartë sepse kultivohen pa kimikate të dëmshme dhe respektojnë mjedisin. Përveç kësaj, mund të kenë një sapur më të mirë dhe një profil ushqimor më të pasur.